<hesitation> Refa iaho e miomagny zany amine mandraigny igny da eo ame asasakadiny eo laniko, iaho zash mande amy douchy igny da mandro sy de mandagny lera maro loatry zany ah sy akoa viavy satria manko iaho lelahy zash da eo ame telopolo minitra eo zany laniko isagnandro zay.